Pi lu mumentu, pari ca la vita addiventa chiù cumplicata quannu s’invecchia. Lu corpu e la menti pàrinu menu forti e lùcidi. La tecnolugìa avanza, e si nun si teni lu passu si resta nnarreri, picchì avanza assai viluci e pari ca nun si po mai tèniri lu passu. ‘N teorìa, a l’età s'arriva a la pinsioni e accussì diventa pussìbili smèttiri di pinsari a travagghiari, ma nun sugnu sicuru ca la pinsioni esistirà pi tutti. Accussì, la vecchiaia crìu ca addivintarà sempri chiù dìfficili.